Goɗɗe jamde ceede e wodi hak- e wodi yolnde e hakkunde majji ngam natuuki limsol e garaji to watuuki e dande. Musamman ba sukaabe e rewbe famare.